आपके ते कुल पड़ोसी पागल बाटे। उ कुल अपने ते बेवकूफ बाटे और हम्मन के बेवकूफ समझले के कोशिश करेले, लेकिन का करे कुल चीज़ इग्नोर कइ के उनहन के माफ कारेक पड़ला। एह नाते कि पड़ोसी हवे और पड़ोसी के रिसियावा देवल समाज में <hesitation> रहे खातिन <noise> बहुत ही मुश्किल हो जाला। <noise> पड़ोसी चाहे अच्छा होखे चाहे बुरा उनके साथे संबंध हमेशा अपने तरफ से अच्छा बनौले के प्रयास करहिके पड़ेला। कहसे कि पड़ोसी से झगड़ा कइल बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम होई। एह नाते कि पड़ोसी रिसियाइल रहीहे तब हमेशा अपन मूड खराब रही और <noise> बाहरे निकलरे पे जऊन कउनो पड़ोसी लउकीहे और ओसे झगड़ा भइल रही ते हमेशा निगेटिव विचार मन में आवल करी। एह नाते पड़ोसी से व्यवहार बना के रहेके चाही।